Baa, wolu fanaŋ ka i maarii, wolu, wolu fanaŋ, wolu ka i maario suutee le. I ka i maario suutee le. Kaatu ko, i maario. i la daloo a la. aniŋ i maario, a ka nafaa miŋ ke i la. wo foroyaa le ka duŋ baa niŋ saajio niŋ a maari tio teema. Parisiko. a ka muta le ko. xiŋ de, a ka a nnafaa le, ňiŋ de, a ka ňiŋ ne dii nna. Woto nniŋ ňiŋ teema, toora, toora kuu ti jee kayiroo doroŋ ne bi jee. Woto nniŋ ňiŋ si taa noo le. Parisiko ňiŋ. ate le ka nte topotoo. A ka naa a labaŋ loŋ na le ko ntopotoolaa fele. A la a juubee, a ka juubee le, a ye a taayoo suutee, a ka a juubee le, a se a la teŋo suutee. a ye a juubee. a se a keexaalu suutee. wo se a tinna. a maarii be futa la doroŋ. a ka a niŋ wo moo doolu bo ňoŋ to le. Ninsoo niŋ baa. i be futa la, ate maario muŋ ka domoroo dii i la, muŋ ka jio dii i la. muŋ ka i baloolu topotoo. muŋ kuolu ke i ye. i ka ite suutee le. I la, i la, i la loo jawayaa haadiyoo. i la bala. i la balafanuŋo la haadiyoo, i la taamaxaa la haadiyoo, i ka a bee suutee le. Wo ka a tinna faŋ hani niŋ i bi naa to, i maamaŋ ňaa. i ka a laŋ, i ka a, i ka a kalamuta le. I ka a loŋ ne ko i la. Bari muŋ maŋ ke wo ti. niŋ wo naata, i be a je la i borita. Kaatu meteraasoo miŋ be i bulu, i la wo maario la. wo, wo kiliŋo maŋ naa, i be a je la i be bori la. Aduŋ i bori la a be a je la i be kuma la. i be a je la i be kuma la. Iyoo, i maario fanaŋ. niŋ i ye a je. efekitifomaŋ wo i ka a santiri le ko afekisiyoŋo bi jele. I ka a je la i be i feňoo maamanndi la, i be i fexoo maamanndi la, i ka a je i be kuma la, ka a fo ko nna moo naata. A fele i bi naa to. Ate wo ate ka ntelu nafaa le doroŋ, a fele a bi naa to, tonbiŋ aniŋ ňiŋ ne naata, tonbiŋ aniŋ ňiŋ ňiŋ ne naata, i ka i taa le fo labaŋ labaŋ i ye i suutee, aduŋ niŋ a futata ite maarii ma. i ka a je a maarii loota, a ka a je ate daafeŋo faŋo a loota, a sonta, a sonta. i futata a ma i ye a baloo maa, a sonta. i ye a kalamuta, mee niŋ i maŋ ke wo moo ti, niŋ i naata. i ye, i ka i la oposisyoŋo le yitandi walla i si bori i la Walla i ye manifesitasiyoŋo ke muŋ ye a loŋ ne ko ee, a lafita, a senboo lafita wo le la puru ka i masilanndi i ye taa, i ye bo itelu kono; haa, mee,, efekitifomaŋ, baa, saajio. a maario. wo ka, aaa fenke ňaamiŋ, a ka a malayaandi ňaamiŋ. ate fanaŋ ka a la wo maario, a ka a futuu wo le ňaama. Beeyaŋo ka a maariimaa futuu le. Maario, wo ka beeyaŋo malayaandi le, a ye a tinna ko, moo, puru muŋ se a tinna alifita beeyaŋo lye maa ňaamiŋ, a si maa wo ňaama. Bari, ate beeyaŋo fanaŋ, a ka akoori do futuo dii a maario la le. Niŋ a maario naata, a ka i ke a maario ye le, komiŋ musoo ka i ke keemaa ye ňaamiŋ. Bow, wo be efekitifomaŋ. beeyaŋo muŋ keta, ňiŋ saajio ti. ninsoolu, baalu, wolu ka i maarii maa suutee le.